Ka shumë lloje artikujsh veshjesh, si këmisha, pantallona, funde, fustane, xhaketë, pulovra, t-shirt, këpucë, çorape dhe kape. Çdo njëri nga këta artikuj ka një përdorim të veçantë dhe mund të vishet në raste të ndryshme.